ऑस्ट्रेलिया के संस्कृति बहुत संस्कृतिवाद धर्म की आजादी। और आध्यात्मिक मान्यताओं की विविधताओं से समृद्ध। ऑस्ट्रेलिया लोग बाहरी दुनिया के लोगों से प्यार करे छे। और वहां के प्रति शांत दृष्टि कौन रखल छे ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्र उत्सव और परंपरा मनाया जाए ऑस्ट्रेलिया कल। और संस्कृति के समृद्ध परिचय के एक मुख्य स्रोंत छीये।